‘O kekahi pahuhopu nui no’u ma ka hale ma o ke kāpae ‘ana ka nui o ka ‘ōpala mai ke kuke ‘ana, ‘o ia ke composting. A ma laila ‘oe e kau ai nā ‘āpana ‘ai i loko o ka ‘ūkele a i ‘ole ka lepo no nā ko’a. A nā lākou e ‘ai, a ma kā lākou ki’o, ua hiki nō ke ho’ohana ‘ia e kau i loko o ka māla a ho’oulu ai i nā meakanu.